Jukuraiko mɨmba reta oime guinoi mboroau, oime guinoi yerovia, oime guinoi e mbɨatɨtɨ, mbaeti yave iya reta oi jaendive, oeka, oyaeo, jukurai jaereta guinoi jokua mboro mbarareko, jukurai guinoi mbia tɨtɨ, jare yerovia oesauka vi yandeve